laha zaho manganiky vohitsy farany abo biby ambony tany etoa, ty fiomanako, manday rano aho, minondrano maro amizay tsy rokaky.